Ke hó ngua tu tiku kuii tá tikatá kata tí daño xaxahuatú nridani no'o xhin iin tiguilo ñuté, <hesitation> dani kanti dañó.